Tza'mojmä 'yakna'tzpatä pa'yoya'i, por que katä 'yatakatzäkpa este kyä'tz mo'tzpatä pa'yoya' y tambien ka ijtu tigre o leon pues kyä'spatä ntatä muspa defendetzäkä, tambien ijtu mi'su myo'tzpatä'i janu'sy topya, tambien tuwi' kyä'spatä entierratzäkpatä je tyätz tambien janu'sy topya, janu'sy jawapya.